No'a wata ustugo manda ha nyamduma kanju on a accama watugo manda ha nder nyamdum maajum gam kala awatata ɓaawo manda fu atawan domari manda kanjufu.